اكتر لعبه كنت بحبها وانا طفله كان عندي مطبخ كدا صغير كان بيبقي فيه دايما لعب صغيره زي الفرخة صغيره كدا وكان عندي حله كنت بحب الحله دي اوي كان لونها احمر والغطي بتاعها كان لونه اسود و اسود في احمر وكنت دايما بروح حاطة الحله دي عشان كنت اقلد ماما وهي بتعمل الفراخ